Salama alaikum wattuso kmami nattal nada lo neh kmani nadala ke wattuso ndiyadde wosafttun waturo kapp massangul abiiyyon ngel mawasuholdde matiyasandime mintanggal ibda mattul indine humm ibadah umssuh kmani kmani afowo shadiyyassun aha kmani afomo shadiyassun numssun tahh nudini tum mullah ka abah wattuwa mullah ka abah ndi masha kaaba ndi muttiu muttiu ngara dana ni ttah shatamatuh ngasadun ngalshattan taigm umhun dungware wuhundungware nwu tta mdunisun kmani kman afomo shadiya suun kmani attah shadiyassun atto borno ndo nro dug yaggima kman abaru shadiyassun kmai abomo suresu shadiyassuh kmani attamo lardu ragu ndunum satuh nka shadiyassun duggu umhah wanga mahum wauga umsulgu mani umssu ttahaza uluwa yatumo tasha su abiyyoh sawdiyason umula umulhawa mtuwo mittumo mittumo lardragu milu dimmofttun edimo fttn eeh daso mittomaha ettmo ha dasi yattimoha yahes dasi umlku umllu iyo barka rogumo umlu tahhzala dasi umsuse masumsedu dasi halasu yagimma. Mifumu kume mar ah saudiya mar ah saudiga nandow mikamo ga ah ahumdda kmani ado shadiyassuh hurro dasi kmani haldauwa laptu saudiya nde wau saudiya wasiyah umssah gol abiyon nusangol abiyyon umdundu makkah madtul makkah indel mitu sakiyo madina ettu sammiyo madina eh daso emtuoga matufugah mandua nlum dasi mittamo kabah din mttamwo kam wattir mitaye shimongol wattir shirango mitahamol ngol ka abah syah. gi emittur <hesitation> yestiyasumeh ndai desi unftun saftuh maskuluu numsatah uusun kmani kmani ettoh kamu kmani ado shadiyassuh kmani attah kamunde kmani attoh shadiyassan ahh lardugumo kmani afomo <hesitation> kmani afrashiiyengumo kmani apfra leh kashadiye sun ndausun kmani llum ttah mohsun kmani shotta kmani ahin ahun imanar ngumo ahan imaner ngumo desi halkas masha andenguno umsalah bass matsala matsala mdeluwaro umsalah bass dasi umsheyaga ndimittangaro si sugulu mishumongo muta ga mduhunttum sauda ah ndin samuleh yasamuhendu nttm ndudan megungo turrum mma yau fsaftun yalmsun kmani ndume ndamssu kmani yansa yafsaftun mosaftunga ndi masha ah saha yaftama anga siga'ahh. Yatamangara gateeh ndomdun megunggoye iinbbangah ndamddan saftuu <hesitation> ndamssu kmani ndollah mehgo kah yagin ngal mengol nditteldingwareya mattungada nga wuttendol gware mola shettanndi ndumlum tana lah mohum tamaludo dasi milu samoyeya ndo fazzar kakso kangursso duksso maguhazzan angumme so umasalah bass wussun kmani mossun kman umddu masha ah masha ndamhun ibadadah umillu hagu mapiya eh ndasi mila shimfttun ah mandinar gaa yelo eshimfttun ah mandina eh kadoghi ilu tamwotando umttoh koera gi ninal nal ndoma umtoh mangoro la kaisso aha umttah lahkaingol kisso tada su matuwa koilamatuwa koyin mdunushingol koyiragumo ndiyyan bammoleh ndu koirahallah gumu koirakham main ga jama-a oramtta duss mamatuwa du dasiya mpamawahey mdunumskkum nuwa maluwandi milu samnnonon <hesitation> mittamongol abiyyon gaa ettamungol abiyon dey mitte samohey essamohey eh nde mittomo yettomo lardu eh dasu milu isamohey esamohey ndasi maluha maluha inde dasi umllu uyo barka ragumoow kawey dasi umllu iyo barka ragumoow kawey dasi halagu wengo jama'a mesaftun vegguma mahamo barkh tubanyya kaluwa makkah kayi barkah tubanyya kaluwa makkah kayi barkah barkah barkah middo barka yasumo. Dasi yatugo eh mdunin kaddan kogi yayatu wa tuwan pulun naga'a yatuwan impullum ndo dasi vatiyaski ttoh ayyaskiya ttoh malun makkah dan maum mattuliyya bundi wakaddan pal pal ddo yagima siyahgudu ahlle buindi akkiyoh kmani nabo kofogha nduwaluda edo'uh kofangan so aluwad dasi alu uhan kasu wanggu wodufttuh kasu wange dasi mufttu sakasuwangu ettuwa koh ehey diinu tuwa da kamerrun ndonu lo nilo muttuno nilo nottamandi kmani nabo uh nga'ah munduwa wattiyah muttah wattuwanghe wha kah allah go hallah go oshidan montti musufo montti dasi asufi mon tinomttah gu daneeh ashingu ilumu ashingu ilmudo dasi hallas wag waddan yaguma matandanha matanhada ndi magwadan inama yawimadan krah kdah krah eeh watadaha wondi yafssaftun hairra dun wataturan eh koheh dasi yaw safttun ah hantana washilo kun numanedun wagh watwankkah nduwalo <noise> dasi wattu wattu kusoro mundi dasi wattu ndjammena ga wattu ndjamenna go kalu gu nera gu madu waddu madudu jama'a rogu mu dudu dan. Siyanddan aleh su aluwa makkah kaluwa makkkah doh dasi enfu barka rogu kowandi dasi wadda laddan aga wandda unttah munduwa sha'ah annjamenna ahn homttawalo homttawalo gu mudu waza wattu waza washa waza mundu watty marwa wattu marwa umdu wash'a wattu vawindde washa yawindde do mattu duwala wattu duwala wattu wanddu nera gu kallaku katunersu duk nengirttaya wattu adudan muntagawalo walo su ndi walo walunda mzuh dungaah zulbu ikili dufttun wonda zulpddu do dasi zulbura ah gumnati do mulsafttun moikeyahan moilsaftun ah tanlunggo ene dabangga kazubu dungunmmna dasi wash'a daban gga mindu walo tildde nga'ah walo tidde munduwa sha'ah tiddle washa'a tildde eh mundii numttulo munttah mutuwa washaga malttam mash'a malttan do wattu afadu wash'ah afadu mundi wattu gan baru watt gaubaru nundi wattu gambaru mundi walu dikwa walu dikwa muduwalu maidagari walu maiduguri dasi kowai dugum kalkazuwa larddu mundi kaluwokayi bara larddu barkka hamddullahi madudum mtaka mengi yaya ah mengurah wattu madu duwa mengorah zum yam waludum mengoh ndi ha un barka. Ndi kalu kar kazuwa lardun gah mundi kaluwo kayi lumbbu allahi kayi laubbu nddo dasi h hun barka ndusafttun dasi wa safttun ahllogu dasi jisud dasu unfr dasi kmani atuagun gwashingu numn dasi muhun kasuguwengu mutu tuwalkyeh neh kol ragu withema mutuwakamufsafttun ah hara gumo ahah kaillah gu kahalla gumewe y wey wey dasi asfttun muntanado kmani yatto shadiyasuri. <noise>